אלאלה תקדר תנסח, תחאכי, تنتג לוהה וולה מוסיקה, ולקין אלפנ אלח'קיקי קיג'י מן אלבשר, מן אלחוב, מן אלחנין, מן אזדקריאת ו אלאלם, אלאלה תעבד בלקוד אך אלאנסאן יעטי פי אלעמל רוח, אלא קנת אלאלה تنتג, מאשי פן, ולקין איבדאע אלי, אלפנ אלאסלי ייבקה מן אלנאסאן.